Rchiglas buny re’ rgwy futbol, básquet, val za fut bol núh vez re, run ra buny, ra miny za mas que nada, concurse rierubira, ra zhyga zhy ra tornewë riu re’ te chy gun ravy gan të premy, per rchiglaza ra miny rghit futbol, nu’ vez pur scuel ah, nu’ vez gyzh chi rac të lonii chi rzyurava tornew zhten básquet re’, ra básquet, rac gah ra concurse, nu’ vez shten scuel te che’ ra miny te gun ra miny particiar, nu’ vez chi te gun ravy gan zhygazy th premy, numa rchiglaz buny rgwy val za chi rgith mexico nare’, mexico cun zto’ ra paiz, gun pa mexy gan, rgwy paraba, rzob paravá, gac che’pa zhi gaw raba, maz palomit gac che’ gaw ra’ba te gigwy raba lany, te gun mexy gan, rchiglaz sa lo kit ra raba lany, zaz sa lo kit ra miny hasta ra ra tiwe’ ra nu’ vez rgith rany, cath hasta pa’ hasta pa loh dy´ra nina muchach, nu’ vez hasta ra tiwe’, nu’ vez ra bnah nare’, ra básquet ra, chi rac loo nii, chi ryu ra tornewe gui ra, pur gyzhy za run rava nu’ vez, cad gyzhy riet gwy, gula ryed, te gan rava zhyna zhyna rac nii, zhyna rgith raba, chi run raa, nii gun gan primer lugar, gun gan mas th mil, tiop mil, th tercer, segundo, tercer lugar, blackë si ru’ stogy, per zy thy dis rine raba lany, te chi, per rchiglaz raba rgwy rabani, que básquet nare’ rani, rany gah za rchiglaz raba rgwy raba, gula’ nu’ vez ciclismo zhten ra ni rzob detz biciclet, riu ra concursë ra perros de la montañ nu’ vez, zhi ni za lany, run rani concurse, cherani detz biciclet, ztal buny rie, chi, cad chi rac lonii za run raba zy cun ranii.